भारतन मुसम ते काई बात करनो, भारतन मुसम ते गहक काईन विवित चे। कदिक पाने पड़ेते, कदिक काई हैते। बाकों हसो देखे जाएते, गर्मिन मुसम यह मार्ची ती लगाएं जून तक चाले। यह अन्सन गर्मी, सब्ती जदा गर्मी लगे, मार्ची ती लगाएं जून तक, त्या पैतालीस डिग्री तापमान होई जाए। मार्ची ती लगाएं जून ती लगाएं शितम्बर तक रोगे, हीना मुसम मा छे ती पाने अन्सन पड़े, खास कोई छेक्टोस पड़ जाए। अल तेन फिर लगे सरद रितू, सरद रितू लगे, अक्टूबर ती लगाएं नवंबर तक, ते हेहा भरेशन मुसम वार ल पड़े न बर्फ पड़ न मन जाए न, <hesitation> दूसरी जग छे ती बार नूर्मल ठंड लगे, जदा, जदा सेलगी वालनी होगे न, जदा ठंड वालनी लगे। यहाँ ते जल वायू परिवर्तन पर पूरो नियम लागो होई, भारत मा ते।